<noise> Kukurei arukopio nagai <hesitation> nagai urei taroba tugere toi arukosi toi perugotopoku nno pubakugu egu <hesitation> logomino nagai egi toi egu, tenko wanu nko egu arugosi. Tee logomino, <noise> nagai ropa temino toi ureita luu arukomino egu <hesitation> luu gere porukomino egu iko pogomma paaru logako, pitako koipomino <hesitation> puka pomino egu ke kuu nke mokopomino nagai nagai toi oguaigere nno tuparomino ragu, nno tuparorogu nno arukobio arukosi egu nagai ropa toi <hesitation> ureita luu gere nno aruarukoku puguba kugu arukomino toibosi.